افضل نصيحة تلقيتها انه اعيش كل لحظة كما لو كانت الاخيرة، يعني اعيش كل لحظة في حياتي واكون سعيد فيها وطبقتها في حياتي ان انا قدرت كل لحظة في حياتي حاولت اهتم بذكريات مع اهلي واصدقائي واسعد فيها وانبسط بها وتكون مليانة سعادة.